ña sa hua ta in ña yasi na´ra kò´o kò´o kintoa kuenta ko kitaa si nii na kò´o kitani ra hua kana rumba na kana ra san´ta ñaa-m ntakuana nu tata´n ntakuana sa tuntaa ña riso ñasa hua ña ntavintua na ka´na sa´a ri´so ni suu ntii tue tyi yanu taku mii ra sa ñaku yasii kuunti kutua´ra kò´o ñaa so sa ku´e sini ri´so ya sava na ra sa ikuu kasintua na ñayo ñaka tyi yanu kana rumba na´ra ñaka hua sa